إذا كان اليوم طويل ومليان بالشغل ومسؤوليات البيت والعيال يخلص لوحده ما يحتاج طريق عشان يخلص، إنت بس تتمنى توصل للسرير، ويخلص اليوم لحاله بدون أي طرق، لإن الإنسان طول اليوم مشغول.